Oganikin sagale orrua orreteni, sagale orrut orrete, atin orua duuft orru tanteetum aminen ta taka woyuan wotin dadarin in oganikin sagale orrut midaseni orru-orrutin midasini faktorit midaseni dukaat biten ta ba won dibi it dadaren ak ishia ak ishia woni hinjirre wonni dibi idadareni gugurdiseni sun hamtuay, oganikin ta oruati in oganikin ta dukaa biten.